Ave, galletas destintas... pos si son quasi que la mesma galleta peru con un otru enreu ena massa i muandu la horma i el grandol porque más menus sonin toas de harina i de trigu i con güevus i açuca. Pos galletas de miel, de chocolati, de limón, de vanilla, de café, con nuezis, con nuezis o amendras porcima. Es verdá qu'alogu las ain más secas, más cuscurrúas, más hongosas peru paquí las propias son las que les izimus rizas o rizás.